Sì, iu pensu ca è mpurtanti sapiri chiddu chi succedi nni lu munnu. Si vivemu 'n società, è nurmali ca ni interessamu a chiddu chi succedi. Ma sinnò fùssimu pisci fora di l'acqua. Certu, si comu li nutizi nun sunnu sempri boni, c'è lu svantaggiu di fàrisi lu sangu amaru.